Rotabo, kay de tele. Wo wuguɗina wukut gət oŋgone. Kat tara nobodi de tabo ka afat ken naa, nabatin. Aa dee til, kut dogo kə got oŋgona. Ya ya kərifu, wo inda kal afat kə yoloti. Teni genen bado got den tasaa. Tamaa, yolho, nɟar hi genee tama got fene lazim. Kuɲe saara, kətaʃifka hana kə ka bag ɟaa. Woo, wo kə hafar kiɲ men yol haŋg nə dət tə oseɲ naane. Zaa mal gene yoloŋg gə de naŋg kə ka afat ki meɲeti. ɟaaki ɲe yoloŋg osiɲ ɲit. Woo, ka hafat kiɲ yolɟi gene wo ya de detil nen. Wo kud got oŋgo nen, yaa tərifu. Nama nama khalas ɓaɲ ɲen de kal kə nom kə ɓaara nde yaku. Ti ɟaaskə munɟaraɲe. Badat təruk dərək kaha ge naŋga gal nɟir nɟiriŋg naŋg ko. Tot ta ʃaa tanaz oŋ mbat ŋgal nɟarheɲ wo tə ɟahaz kəə. Til nan talaa, kul ili. Taan ɟena kal hafat kə yolhoo. Yolho nɟari ge nen, laazim ko, kə tamaɲ got fenee wo kugeɲ kahana kə bag ɟena nama daana tak. Kaa wo pindiri saar kə gə gazi roo gee. Wo kumbok ca, wala got dəgə dəg cu cee ge mbok cumen. Mem ɓok in deb kil gen tii. Wala dala, muʃi ya yolo saa ge mbur ge, sende ge, deb ta ŋga man naako. Saa ge mbur ge, sende ge de ta ŋga manana ko kucut mbok gadiɲ ki cucə ce ge kab ɟaa koneɲ ɟa kosiɲ ɲiidaa. ɟa tuzeɲ ni daa nama nama kat tara tarahi. Ku coosereɲa wala got tub ʃaaga tombar ŋgal ʃuwala, kuriɲ ɓee in ginaŋg ka ɗaalari, naano kə dee. Iŋg de tele wo wobet tel na daha, wo tama yoli gen. Naa ʃe, lazam ka nazam kiɲ dan tak kur ge, iŋ kowen kiri ce ge nɟaŋg ɟaa kə. Kaaf kow ge, baat taman gurtene kəri ce ge nɟaŋg. Wo gu tug waru waru dal, dalko koreɲ ɓe. Naa nə de taboo, in in yolo ŋganan, taa gə tariɲ elbe, kə, Ket tamaɲ dan taka wo kə mbok caa wo got tube raahi wo kureɲ ɓe ɟakiɲ yoloŋgə, tuziɲit. Aye gə tariɲ yelbeni wo bə afət kənaa yoli gen doŋgoɲ ŋgal nɟara tan nafati, tinan dokor dələw kud. Ŋgal organ ndə tərifu naŋg ndə kəri kosoro bo wade wade. Kənab koro ga tar masarifi, wo kəri tariɲ waro wadi elben taan, in de tele. Wo kal kə, afatə yolhe nɟari gene. Lazəm kucuc, ceege mak, wala ɟaaka kaw nə muti da, koneɲ meɲ gi olhok niti. Mena de ɓogon tiiɲ men haywon gə nder tə ɓa osən ndə ŋga məŋg kalas zə nənne. Taa nə kuɲa dan tak kə tareɲ dan tak koneɲ. ɟaat tuziɲ ɲi da kə kumbok dari daana nama nama kə de i jereɲ del. Dakuri ɓe, ɟaa, ɟaa kiɲe ə walam mə baʃan. Baʃan na batina ni aye elben lazim in deti, elen. Korok ŋgali tak gan mbat ɟi olidi gen dan tak.